Bu ma amee <noise> oto laa moo <noise> moo ma <noise> gënal rider, rider yëfu xale la <noise> te man mag laa man bu ma amee oto laay dawal. <noise> Rider <noise> loolu yëfu xale la <noise> du yëfu mag. <noise> Am na ñeenti tànk <noise> te seetu bi nekk si biir oto bi danga gis sa gannaaw, <noise> lu nekk si buntu bi danga gis fii, lu nekk fële danga gis fii, toujours mi ngi lay yokk xel, daf lay yokk xel. Kooku <noise> alhamdulilah rabil alamina maa ngi sant tubaab bi nag indi lii mash-.